<hesitation> Al e ëmpurtant perché parei cun i amis sört anche d'pi e pöi a s'fan coze che magara da sul ün a l'avrìa pa vöia e pöi magara a s'va co mangé chei volte fora e pöi a s'ries a fe ën po dë festa